﻿Sente nyingi hati kukiira obwire, <hesitation> Kunyoongera e'myaka nimba nkakwiire munno na sente tindikuzikozesa baitu barikumpa sente hati, nimba nensobora kukola ebintakakozere <hesitation>